Magadzi nɛmɛ ta yeƒue yakʋtʋ alʋ fɔnafʋ benɛdi dʋnʋ akpɔsɔ nʋ fransɛ mʋɔlʋƒi dini aba abakʋtʋ dʋ anglɛ bʋapɛ kɛbanu ɔlɛ alububa akɔnadʋ kaδlɛ alʋ bʋba akɔ nadʋ akpɔsɔ bi ema ema bidʋ kotokoli di bidʋ bʋa neyi one ɛdiakʋ neyi lakʋ nazɔ kʋ bʋa awʋƒʋɛ ta ɔlɔdi ɔsidini bidʋ awɛƒʋɛ atanita ɛdiɛ kʋneyi kamatɛ atani aƒɔnatʋ benɛ benɛni lɛ nawʋƒʋɛ ta nɛmɛta kadi ƒɔlʋa adi ƒɔnalʋa ose adiƒɔna myama ɛkʋdʋ dʋ adi nʋlʋ nʋlʋ laƒɔnaba kamɛ ke lakʋ ɔvɛ ƒɔlʋ ɔvɛ ƒɔnalʋ kebi kʋ ɔvɛ naƒɔ lʋbi kʋmadi adʋlɛ ɛdini adʋ adʋla adi nanalʋa ɔvɛ bi naneƒʋe mɛ ɛƒʋ ni alʋlua mʋ ʃnyeli adʋlʋ kwa ɛƒʋ wani nane ɛƒʋɛdi kpekpe nanekele mʋ ɔvɛ beƒʋe kɔvɛ beƒʋebi naƒozenʋ oyeƒue kɛƒʋ kɔbaliɛtʋ mɛƒʋɛ dini adʋlʋ kʋ bʋa kʋmʋ adibi ƒɔlʋa la adi ƒɔnalʋa kesee tanadza dibi adi alua nɛmɛ adialʋa ntɔ kadi anyama ɛkʋni dʋ eƒo ʋdzali aye ʒingli wani kekem kɛƒʋɛni kpekpe ɛkʋɛdini ebi kalʋ ʋlʋ ekpe ɛkʋɛdini ʋlanyi kʋ eyedigbo di natʋ nʋ sʋkʋ yaba kʋ adi adʋ kʋ nɔne bʋnʋ newi ʋdʋnʋ bʋapɛ ti kɔba lua. Kadi alʋa kanʋ nedzani tanʋ atani nabyɔ ʋdʋnʋ nʋ atanita naƒɛdaxa ʋdʋnʋ ta natɛ fɔʒanʋ ɔlɔdi <hesitation> ʋdʋnʋ makpɔ azara di kwa kʋnʋ atɛta aƒɔ nanʋ ɛkʋɛ ayʋti kʋnɔ ta nazɔni nafʋnʋ niwi ʋdʋnʋ kɔtsɔ nibaxa nebewi ʋdʋni nibaria ɔlʋni ti bʋapɛ kababewi kʋnɔta newi niya mʋtɛ kadiɛ akpɔnɔ nɔnidigbo kpa adi akpɔ nɔ kʋ nanɛ kʋɛdi kpekpe ƒɔlɛ mʋ ɣɔba dʋɛtʋ blamɛ ivi netʋ nʋ kayeani sʋta nabewi ʋdʋnʋ kʋ niaʒɔ tɛsɛ.